ദിഗിതല് ചമേര അന്തേ ഓകു ഫില്മി ലേകുന്ദ ഫോതോലനി। തീസി ദിഗിതല്ഗ സവേ ഛേസിയു ഏന്ത്രമു മീരു। ബുത്തോന് നോകുതേ അദി തക്ശേനമേ ഫോതോ തേസി സ്ച്രീന്ലോ। ഛുപിസ്തുന്ദി ദിഗിതല് ചമേര വാദേതക്പുദുതഗു। ജഗ്രുഥലു തീസുകുവലേനു ഛമേര ലേന്സ്നു ഗാത്ലു। പദകുന്ദ ജഗ്രുഥഗ വാദലി മേമോര്യ് ഫുല്ല് ഐഥേ। പാഥ ഫോതോലനി ദേലേതേ ഛയലി ലേഇധ ദത। ബദിലി ഛയലി നീതി ദഗ്ഗര ജഗ്രുഥഗ വാദലി। <hesitation> ലേകുന്ദ ചമേര പദവ്വഛു ദിനി। യുക്ക പ്രയോജനലു ഫില്മ് അവസരമ് ലേധു ഫോതോലനി। മേമോര്യ് ലോ ബദ്ര പരുഛുകോവഛു ഫോതോ തീയഗനേ। ഛുസേയവഛു ദേവേലോപ് ഛേസേയ പനി ലേധു ഏന്നി। ഫോതോലു കാവലന്തേ അന്ത <hesitation> തീസുക്। ഓവഛു മേമോര്യ് ചര്ദ് ഏക്കോ ഉന്നന്തവരകു ഹിഘ്। കുഅലിത്യ് ഛിത്രലു വിദേയോലു തീയവഛു।